Hay, ny io zany <hesitation> laolo fan- fa avy nisy hitanao stylo <hesitation> misy pouvoir reny zay bôka zany stylo mazika zany tenenindreo fa misy pouvoir zany stylo io. Zay zaka soratan'ra io tonga de miseho e tonga de réalisé nenty zaka soratan'ra io. Raha zany tonga de za tonga de gaga nenty naheno an'ra io sady nahita an'ra io, ha mba raha hafa koa ty leroa.